Mampui ana tao ndunun a neme na'u ma neme ai-ai kakeuk a, ana pake en a untuk ana tenu nau sila ma ai sila sama-sama nanok a ana tao ne'ak a ela ana tao ndunun a ndia boe butuh waktu yang dok a.